Ná ko espejó tá kuini já kuina juntandó kunó nrannró o no'o kununró ngia, ná kutanña té jan tiché ñiá xhi niuña dandoña lá'a, idi yu'u uña ján té jakudandó kunrukó lunnró la'a, kuyundó xhi naxiká kunundó naxika nriájan na nii nanrí ján.